Punna injo ni kuanga poko-poko nu kuisse to iya arenna, pokok kajua abansa jati pute, poko keloro, poko pao, poko nangka, poko kaluku, kaju bassi, kaju bajang, jati biasa, jati eja, kayu sappajeng, poko kanari, kaju na nasa, kaju sappu, poko ambas, poko pattes, poko loka, poko jammu, kaju rita, poko parring, poko gatta, poko rambutan, poko lassa, poko durian, punna poko kaju iya lohe kalea, punnala lisappu asei talliwa mallingi tawwa la carita.